أكثر الرياضة نحبها ونهتم بيها ونحس روحي نچم نعملها بالكدا-بالكدا هي رياضة الباسكيت بول، نحب الباسكيت بول نچم نراوغ بالكدا-بالكدا حيس روحي خفيفة اا نچم نسچل أهداف بسهولة حتى من خارج منطقة ثلاثة أمطار، آآ نچم نسچل يعني بكل سهولة عندي قوة تركيز والنچم نحط الكورة بسهولة في السلة.